Unem eke ndiọñọde ke asana idem kied edi ekpe, siak ekpe misanake idem iminyeneke se ediade udia ekpe ekeme ndidu ke enyoñ ekpe ada mi okud, ekpe ana ete ọfuñ odok enyoñ mak ekeme ndinyene se ediade k'usen siak edo ibebe ebe. Efen edi ebọk ebọk nko siak mmo adiade mfri ete, mmo efuñ, ke etu kied edine ke efen, usuk ini efuñ ke eyip edine ke eyip mak otudo mmo akake kọd eyip oro, siak oro anam yak mmo efere idem siak mmo mikpifere ke idem, mmo ikpisikemeke isifuñ ke etu emi ikidire ke etu emi mak mmo ekeme ndinyene se mmo adiade. Ebọk adia mfri etu nko. Ebọk ekeme ndika ekeyire ke akpri nkọk etu idahaemi ikeneke me nkọk etu oro edi akpri edi ke ntak edide enye edi akpri nkọk etu oro iyenyehi, enyeghi, enyeghi efuñ ndin edire ke efen. Unam ofen emi efenede idem edi ebua. Ebua edi unam kied emi nnyin idiọnọde siak mme unam oro, nte ebua do ebua enyene esid etiaba ekeme ndifehe itọk tu mi ka kesim itie emade siak esid nsie awak. Isin ke emi ekpukhọ esin ke emi enyuñ ọkpukhọ esin ke emi anam idem isọpke emem ebua. Efen edi anwa, anwa siak anwa ekekim eku. Anwa ikud eku idahaemi ebene idem ndida. mi nkim eku k'anyan itie mak otudo enyek ekeme ndiyene se enye enyemde oro, eyem ndi fuñ fuñ mak aka ekesime eku oro ekim usuk ini ekpọk, ikud ekpọk ke ibibene ana eda mi ọfuñ odok ibibene. Nkọm ibibene oro okponioñ didie ana enye ekene. Anwa mifunke ntra, anwa imikemeke ika ika ikekim eku oro. Anwa ida mi k'isọñ ikud eku ke enyoñ, anwa idikere nte enye isañade ifuñ. Idisi ifiọk nte emo isañade ifuñ ikesim do, etua edem, atuak edem idimen itọk inikied ọfuñ ekekim mkpo oro ke enyoñ enye anam anwa asaña ke otu unam emi eferede idem Efen edi ekwek, esita iyak esine ke mmoñ. Ekwek edi unam emi eferede idem nko. Ekwek eduñ ke mmoñ amana ọduñ ke ebid. Ekwek mifereke idem, ekwek imifuñke iduk mmoñ iki ikimum iyak ke mmoñ ita inana iwọrọ idi ebid, ubine ndikewid umukemeke uwid e siak enye efefere enye efefere idem nsie. Unam nnyin inyenede eferede Ide edi oro.